Seknara kosni donra seknar erki to buen togueꞌ yiron nsakbəka rionlan ter godninade keb kodiotiop chil, orgobuen buenin lan kos ni non land skee noꞌ nanora nibey tala buen ka chego gsakꞌ to naraboli wonraban polif gonrabayjabon palat naꞌ palat ronsakeꞌn nirakos sakren erjiogakz narakoznieron nalt kerion ketsunak to gelatin che ratip buin knara gasnopi, neriolanin nsekenara komed neraw to mnietske jeriankas kerioꞌ tokes yo to ̱xobyin lanen parnier jobyien, kon sabniet shjab tal kaksak to yiskald nis eskes de limon chigak chazaꞌ chomlanke chodokobrdaa nchozadomsioꞌ lonsione' mbez yerenka kos eraketachid chindin <noise> cherjioguin ochi gawban bolin sto guila sto jitrat tirani lan. Lankostr, orale tale este sobr chobieꞌ dgan chesonadyagayan chesona yaguidanin zona yagadanin chetenin byendad sonayan kon to ladi, tachin chomodgo we- wekab bueningsto guerakwebuen shtanti tiempo erson <hesitation> heriora koske raknaldaa chi, gakdin gakdin pardi ska ni rkabuenin, kondin tacheggueshigue xkomidb guesheni shin shi koserat ni toniraw bni ratun masna mansan guerato xkomida buentat derianrbanb to galgast skem gak griori de tiempo gueldriebran chi gankegarioban lagosta gagakerion etenin reshoyin ston ekarobuen zekna choklat ke sekna kobke nirarabuenka klan keriora kosdraka.